Барои он ки гӯшт муддати дароз нигоҳ дошта шавад, бояд онро дар яхдон ё яхдончаи махсус гузошт. Ҳамчунин, гӯштро метавон дар зарфҳои басташуда ё бо халтаҳои вакуумӣ нигоҳ дошт. Шароити тоза ва ҳарорати паст нигоҳдории онро беҳтар мекунад.